Fomba fisitrehan'ny biby sasany mba erôvany vatagna de biby sa <hesitation> vaolavo zao a de mandeha misitrika agnaty lavaka izy <hesitation> bibilava kôa misitriky agnaty lavaka a; ohatra zao ôrita de <hesitation> tagnany ndraika avoakany mba amôka poison-gna mba zegny manambotra anazy de tratragniny e; de <hesitation> andratagna zao de rehefa misy olona mizaha agnazy ka tsy tiagny mizaha ananzy de malak- malaka koleran'ny lamban'olo izy d miala akeo olona de miaro vatagna anazy zany izy